ସ୍କ୍ରୂ ଡାଇବର ଭୀବେନୁ ପ୍ରକାର ରୋ ଥାଈ ଚା ମିନୁ ମିନୁ ସ୍କ୍ରୂ ହେଟ ଡିଜାଇନ। ପାଇଁ ଆପକେ ଦୀ ସାଧାରାନ ପ୍ରକାର ଗୁଡେ କୋ ହୈ ଉଚ୍ଛୀ ପ୍ଲାଟ ହେଟ। ସମାନ୍ଯ ସ୍କ୍ରୂ ପାଇଁ ଭୀବୋ ଉତା ଫିଲିପ୍ସ ଏକ୍ସ। <hesitation> ଅକ୍ରୂତୀ ହୈ ସ୍କ୍ରୂ ପାଇଁ ରୋଜୀ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଅଧିକୋ ଗଡୋ ପ୍ରଣୋ ଫିଲିପ୍ସ। ଡିଜାଇନ ଟୋକ୍ସ ତରା ଅକ୍ରୂତୀ ଥିଵା ଏପଂଗ ଉଚ୍ଛା ସକ୍ରୂ ପାଇଁ ରୋବଟ ସାଉନ। ଚତୁର ଗୁଜୋ ଗୌଵା ରାଥିଵା ସ୍କ୍ରୂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଵିଂଗ ଵିଶେଷ ଉପତିଷ୍ଯ ପାଇଁ। ଵିଶେଷ କରୀ ଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣାରୀ ପ୍ରତ୍ତିକ ପ୍ରକାରଣାର ଥାଈ।